Dewgal wana harro ,neɗo fu mo garta nadude, honon ɓeygu moɗon; e assulu monɗon fu hen yaltata. Ndennon tewetude so ansa jomon nafa ana hen sanne. walla aslu muɗum. Annabaajo o wiy: debbo ana ɓamre sabi diine muɗum, sabi aslu muɗum, sabi ŋari muɗum. Jooni ka ɗi e hono mun.